یو بایسکل معمولاً دری عمده برخې لري، څې عبارت ده له خپله جسم یا بدنه یا بدن، ام ټایرونه او هنډل چې هنډل د کنترول دپاره، جسم یا بدن ټایرونه او هنډل سره وصل کوي او همدارنګه د وزن د اخیستلو دپاره او ټایرونه په ځمکه د حرکت دپاره کارول کیږي.